ما قد مرة فكرت في هذا السؤال لكن ممكن إني أذكر عدة أشياء مثل:- مزود الطاقة، أو كارت الشاشة، أو ذاكرة التخزين، <hesitation> والرامات، والمعالج، ولوحة المفاتيح، أو اللوحة الأم <hesitation> الماوس، أو الفأرة يللي نستخدم -فيها- ونأشر فيها على الكمبيوتر، وشاشة الكمبيوتر.